Ema, ma we oka alum, ma zhat ekap alum tun em'amɛkɔ ma sen we owɛci em'amɛkɔ ada em'amɛkɔ ada ma na we ema sen zhat ekap elam m nyina eŋga ni so egya mbi sene zhat ekap enai ke gba embi ke zhat ekap egusi eŋgbem embi ka kap egusi soko we onyi cura mbi ke cura mbi ke cura maa na mbi ke nɛki bete ku ba kpa ku zhat ezek ave ku zek ave maa no ku ba kpa amfuru amfuruɔ ku ba we ekpɛi na mbi ŋara dena awa anyi mbi ke den awa nyi amɛk soko vɔ ku vɔ maa mbii pyet okpe mbi ke o maa bete o bo vɔ o vɔ bete mbi cuk je wak ojɛ tɛma em'amɛk mbi se she ne eŋke egya mbi nee ke yɛn eŋgɔ fu je odop je goisi embi ke kap anjɔ maa onyi emva mbi sene kap eŋke we egbegbe embi ke kap egbegbe amɛk ecura o ko sho embi nee cura ambɔmbɔnɔ xsana cura ba ambɔmbɔnɔ naa te tɔ ka tee oŋke te noo ze eze ogan onyi sana cura domin onyi cura mu so ya enje nɔ mu noo gompi abe em'osiɛ tɔ osiɛ xsono ko abem be mu ko ya no gan egbena amma anjɔ sana cura nɔ no go eze no ko zɛ ezɛ enje egbem obe xsono cika ŋama na enje ba domin o zɛ ogbeŋ so egya onyi emva mbi senee kapɔ kɔ mbi ke kap cura maa na mbi ka cura tɔ ecura no go eze gan ete ambɔ sana cura nɔ tɛpi ambe sanaa te ba. Tɔ eŋke shaŋ mbi, ada ma ma sen <hesitation> ba ya ada ma, ada ma ada ma bwoma ovɛ ecura ga ovɛ etɛp tɔ mbi ke tɛ maa ku we ŋke egbet evuk amɛk evuk ku we ne mbi ne ke je vuk je gema awa anyi na ku kuri ku kuri na mbi ka ba lun egbegbeɛ ba fu je ed'aŋa mu ya onyi egbegbeɛ ku maa kɔ. Egya eŋke entat mbi sene kap eŋke go ovuza, ovuza o ze eze ekap aŋa, mu kap ovuza aŋa emmi xse gan aŋa mu eferem be mu kap don mu ko egya har mu kap alum mu ko ogɔ ko gya fu je odop je goisi na mu ko egya mu so faise mbe <hesitation> ko amfibi ovɛ awa evaru ko kuma amfibi eloŋkɔ sa loŋ nɔ mu ko je awa sana shaŋke awɛci onzoh mu ko fai egɔ mu ya awa njɔ mu wushaa kɔ, so egya onyi entat embi sene kap mbi nee kap egba aji, embi nee nyi ŋke vɛɛ eŋkyap, eŋkyapɔ mbi sene kap kɔ nɔ mbi nee ke cura <hesitation> embi nee zhat ne shaŋ aga elaŋ, mu ko shaŋ aga elaŋkɔ aga elaŋkɔ woo dosi obe obeɛ ko do na mu je kap mu ko kap o maa bete na mu doi mu ko doi amɛk ecura ku ba sho na mu cura kuma ecuraa mu ko cura inba mu so nyi ecura inba mu so nyi ekap ba onzat mu woo ko elaŋ egɔ ozat mu nyi bii domin awaa okyapɔ o coro naŋ elɛm mu ko kap, cura o maa egya eŋke entat mu so kpa o we mu doro tɔ edoro inba mu onyi sa nyi edoro ba mu fwabi domin edoro ku cii we ne wuya ekpa. Tɔ egya mbi se ke nyiɛ kɔ eŋgo awa <hesitation> ekap osiyafa, mu ko kap osiyafa maa <hesitation> mu ko cura maa egya mu so kpa onyi entat oŋke we mu gbep amɛk mu so ba vuk obeɛ em'amɛk anyi nɛ kama enai we se we em'edo nɔ em'amɛk anyi nɛ enai xsene gyɛp egba elɛm ba tɔ obeɛ no o gat ogat kuma no ko ŋama no osiyafa tɔ osiyafa awa mu ya awa mu so kɔkɔk vut obeɛ so that mu ko legasi egbɛkpa tɔ mu legasi egbɛkpaa amɛk eteŋ soko we mu ko fu oge eteŋ mu je teŋa age mu je gema awa nyi ko gyɛp opyet na se age mu ba ed'aŋa. Tɔ mi ya ovɛ ekap elam eŋke no tɛmake ambe abɛ mbi edei nɛ enje nee shaŋ mbi har ele nɛ embi we ne eŋu tun ambe ada mbi sa we á naa kap enje embi seke ba embi ke ba dɔ embe embi ke shaŋ ogbose ekap embi seke kap tɔ mu ya har ele nɛ enje noo shaŋ mbi har ele nɛ embi we ne eŋu embi nee iya, duk egya se ba sa mbi embi nee iya zɛ ne egbam don mbi nyi vɛ endeke enshɛ mbi we ne eŋke egya ed'aŋa mu kama avɛ emu so we osak kamata ⱱɛ endeke mu nyi ekap alum ambe sa we ne egyɛru no o xso ze eze ba mu ko kap alum ele nɛ duk egya se ba sa mu mu ko cu em'aga mu su ko kap ko nɔ mu ko goisi na mu ko fai mu ko fai mu ya ba ruwa mu na anyi ba ovɛ egyɛi na anyi amma mu ko vɛ mu set egyɛru mu ya eda egya ke ba anet á je fai emu kuma we mu xso ko efai donmin emu em'amɛkɔ sana je ed'alumpɔ mu we ed'aŋa. Alumpɔ oŋke ne tɛmake mbi em'abe mbi nɛ eŋke shaŋ mu ya embi ambe nyankpa embi xsene yɛn ovɛ alum laŋa alɛ na enje be mbi nee kp ne egbam mbi kuma mbi nee kap ne ejut enyi ku kap ne ejut enyi na mu suŋ afaŋ, afaŋ ka tata mu ansho anje aze mu ya empa nje egya mu so gba kap har mu fu ba ed'aŋa mu ya á we elɛm amma mu ko kap vɛ endeke ne mu je ciya wɛma mu vɛ endeke ro owɛma mu na kap naŋ elɛm na kpa eŋke na kpa ekɔ u ya mu ko kap onyi mu xsa bwoma sa kpa ba kuma mu ko kap na mu ko shaŋke owɛma mu asu onyi mu xso kpa ba, so ma suŋ mi emi ka kap alum ma kap ne ejut mi enyi ma kap aŋge mi inda ejut mi se ja mi ba vɛ endeke mi kap ciya no oŋɔ ba mi ka kap ciya no ŋɔ <hesitation> mi ya duka egya mi sa gba ka mi xsa ko inda mi sa gyɛp ba avɛ ma sen we na njeɛ kɔ, ma ka ba ovɛ abembi nɛ embi konase afaŋ domin abe mbi nɛ afaŋ a waa tata mbi ansho aze tun mbi seke son mbi ba ya ambe ada mbimbi si zɛ vɛ endeke ro ee mu set har emɛ maa mu xso we ne eyga ŋke pɛt ba ko mu ko kpa na nɛ mu ko zhoma na nɛ mu ko ba ed'aŋ mu ko egya epɛt, mu ko egya epɛt awa mu soko wushaa kɔ kuma mu ko ko egya epɛt no yika mbi em'abe mbi nɛ eŋke shaŋ mu ya yawanci awɛci abe mbi nɛ <hesitation> gaskiya á varu kuma enshɛ shaŋ mbe varu? Elam mbi senee kap. Elampɔ no ko yika mbi embi nee ke ko egɔ na mbi ne ke fai amfibi awa evaru mbi embi ke fai amfibi awa evaru mbi na mbi ke ba set set mbi. Ka ma ema abe mbi we afaŋ a tata mbi ansho aze <hesitation> embi gba we elam se doi aga eŋke shaŋ mu ya ambe azɔp mbi ke we na azɔp mbi mbi ke gba we elɛk mbi ka je ovɛ aŋga elo duka mbi we na njɛ eme ezɔpɔ egɔ mbi nee ko egya eŋke shaŋ emmi xsene jut mbi eferem ba domin ezɔp e we zɔp ke li lo emaa em'amɛkɔ ezɔp ke li lo maa bete eŋke egya lo ba ed'aŋa tɔ mu ya egɔ koda vɛ endeke ro emu mu xso kap alum mu kap naŋ elɛm ba ezɔp <hesitation> seke we nɔ emu mu gya egɔ mu ko gya egɔ em'amɛk kuma ezɔp <hesitation> seke li no maa em'amɛkɔ eŋke egya ke zhat eba ed'aŋa mu ya mu ko ko egɔ eŋke egya mu kuma mu gya, so mbi konase afaŋ awa anjɔ cose a ja mbi ezɔp em'abe mbi nɛ mbi nyankpa mbi nee konase odyɔŋ afaŋ kullum eenshɛ amɛk domin egya sana gba kpasa mbi. Ke kpasa mbi iri egya enjɔ embi nee ke go eze domin ezeɛ ne shaŋ mbi ko eme enshe amɛk mu ya embi mbi xsene cika eko mbi xsene cika dak ejut no juna mbi ba saboda ansho odyɔŋ afaŋ sa tata mbi kuma ka tata mbi anshoɔ mbi nee ke konase mbi konase ko eme enshɛ amɛk domin egyaa nee shaŋ ejut mbi ne go eze eme egap mbi aji mbi ko eme enshɛ amɛk no ko coro eŋgeke domin embi mbi nee konase amma mu ya xsana si konase embe naa shaŋke ogbose mbe mu ya onet a set no owɛma ni xsana dyɔ vɛ ovɛ na ni ba ka de ni vɛ enshɛ kpa na vɛ endeke owɛma ni tere ekap alum ko kuma owɛma ni tere kama aga kama aga tɔ emu mu xso gyɛp ekama ba anyi sa gyɛp ekama. Nɛke a kama ro nɛke a kama aŋge ni egbam sa we na nje eŋke a kama kuma <hesitation> avɛ elam mbi nɛ mbi sake konase odyɔŋ afaŋ domin mu ya yawanci anet naka zek dage awa acece ka ba goi elam edei na set domin awa mbi nɛ embi bwoma eset okpotoro embi xsenee gyɛp evwei embi xsene gyɛp egyɛi na anyi ba embi ke kap alum mbi mbi ko fai egya embi se gyɛp eŋke mu y anet á gba á tosha eme elam mbi nɛ emada enshɛ á go eze awaa á go eze yanda mbi sene kpa á go eze eŋke egya mbi kuma embi se we ne ekpiri ba mu ko ba kpe bete mu xso we na awa eset mbi bɔta mu awa eset nu set mu ko ba vɛ endeke ro mu gyɛp awa ekap mbi ke bɔta mu awa ekap o kap alum mu set na awɛ mu set na acɛ mu eŋge mu ba ruwa, aŋmkpa embi nyi aŋmkpa age mbi amma aŋmkpa mbi seke nyi mbi xsenee yɛn aŋmkpa vɛ endeke ro embi gose owɛma mbi elaŋ mbi kpa amfani na aŋmkpa gose eaŋ ba oo <hesitation> embi ne ke kpa aŋmkpa mbi inda mbi se ya oŋei ka loŋ mu ko nyi aga elaŋkɔ na mu ko yucase owɛma aga elaŋ enje ke nɛ ŋai tot odyɔŋ afaŋ ka tɛɛ elaŋkɔ woo she kuma mu mu ya mu ko ŋai tot ne eji elaŋkɔ ne she embi konase afaŋ afaŋ a ja mbi ogbose enjɔ mbi nyi aŋmkpa eŋke shaŋ mu ya yawanci avɛ vɛ sana ba edei á bwoma sa set na mbi embi kuma embi se ya enɔ embi na tɔ bari mbi cucuse mbe abɔk so that embi set embi go eze na mbe mbi ke set awa anyi eŋke shaŋ mu ya azhe zhe mbɔ na atat aŋmkpa mbɔ. Duka na ajiemvei mbɔ empa mbi nee set awa anyi na mbe embi ke gyɛp awa set embi ke gya atadi mbi embi ke kpa efara mbi na mbi ke sima ko oŋɛ je la alɔ ni eŋke shaŋ mu ya har ele nɛ mbi set akpotoro ave enakɔ xsa si bwoma á set akpotoro maa duka na mbe ma ka gema na mbi eme ambɔ mu ya eŋke shaŋ yawanci ave enak maa á ka go enyankpa na amvei mbɔ duka á naka go enyankpa duk emi ya iri avɛi nɛ da avɛ endeke embi mbi xse bwoma eset okpotoro ba mbi rigaya mbi sisi mbe ko, amma mu ya saboda embi mbi bwoma eset okpotoro eŋke shaŋ embe ma ka go eze á go eze naka ba yuwa na mbi maa na ka go edadi mbi eŋke shaŋ mu ya har ele abe eme opana abe eme nyankpa gabadaya á naa set okpotoro aŋge mbe kuma mu ya mbi nɛ gaskiya mbi bwoma acɛ mbi eŋke shaŋ har ele da kar mu ya ocɛ nyankpa ko ka zek aŋa ele na ka je ko onyankpa edɔ xsa zek aŋa ele na vii ko evɛvɛ anyi cece ba ka zek aŋa onyankpa ka je ko onyankpa <hesitation> acɛ mbɔ nyi vɛ endeke enshɛ embi mbi bwoma mbe mbi kona mbe kuma mbi bwoma mbe sosai so emu mu so ko ocɛ mu. Ko kpam ocɛ mu o gbam domin mu ya acɛ á bwoma <hesitation> egya tunyi á bwoma egya tunyi elɛm, oko shaŋ mu ya mbi nɛ mbi xsenee laŋa alɛ na acɛ mbi ba eŋke shaŋ mu ya ko ovɛ amɛ fwa mbi senee laŋa alɛ no obam ba eŋke shaŋ mu gba ya abebi abe nyankpai nɛ duk awa mu so je mu ya elek eŋke shaŋ tun em'amɛk adida mbi saka we ambe adida mbi sa we á bwoma ovɛ bam eŋke shaŋ mbi awɛci mbɔ embi seke ba ya mbe embi ke fu abɔk ava embi ke kap alum oshe o kpa mbi je kɔk elek mbi ne ke gyɛp obam mbi fwa na mbi ke gyɛp awa mwɛt mu ya awa njɔ baruwa mu vɛɛ mu vwei evwei no owɛma mu ba vɛ endeke ro mi ja kara elam ko kara egya mu ko gyɛp obam mu fwa mu ko gyɛp awa mu la alɔ mu okpe ku sat mu ko gba oŋmkpede mu je alum. tɔ amma saura evɛvɛ xsana si kpa iri anjɔ ba mu ko go vɛ endeke onyi <hesitation> ba mwɛ ofum oŋɔ emada ovɛ elam emada ovɛ ocɛ amma mu ya emu mu so we onyankpa mu ko nyi egya mu so.